Ma'asuntia tari la zi'isi zo'e zo'e. Amaa, zi'isi la me tari la zure, ti zuya la me dɛna la la sitã ma'a. Si de la fuo bii paka la, buyi puan dɛna tiŋasuka n de gurega zi'an ti butã puan dɛna ze'elego zi'an. Fuugo bii paka la de la, zɛsɛka ti fu ni tike ti la bɔna saazuo, ti la de la wuntɛɛŋa n sigeri bii saa n niiri, ti wuntɛɛŋa la kan ta'am paara fu bii la san kelum dɛna la saa n niiri, ko'om la me kan nyaŋɛ paara fu. Gee ti tiŋasuka la n de gurega zi'an la me, bilam ti fu wan nyaŋɛ gurɛ zɛa bii fu ta'am gurɛ gee zɛkɛ paka bii fuugo la ti ka zom saazuo. Gee ti butã puan la me n de tile bii ze'elego zi'an la me, bilam ti fu wan nyaŋɛ dikɛ ki'isɛ sɛla puan ti fu yeti fu dikɛ ze'ele la, bii aai a san dɛna ma'asumtisɛka taaba miŋa n wan ta'am ze'ele ti a kan nyaŋɛ lui gee ti fu bɔna ka puan ti wuntɛɛŋa bii saala da paara fu la.